Borah bisi logasum ah makaranta, nisa kya mbom kale nzughu bisu logasum a makranta bi sum mbonam kale nzughu bisu kum kamba, ba kumo bi kyembo kume mogho na kpali mi guda ɓari na gyabi kyembo tebe gyin nzughu mini guda bari ah mimi, mini nune cewa ah yera kyembo boh kyembo kume bi kum kamba ba yowa kumo yira gya nabi, ba gyabi kamba yira yuna ni monah na gab kyembo kuma yira bwakun yira bwakun ba na nomillo kuma niswa ghinlah momoh, ba makaranta bari bami swa manbisum ba mambusum gi bwani oh yaka yakkumusum yaka yakkunisun ya yakkumsum amma yanʒu bamogho bi loghe daga makaranta bwi muni beleh lah bami ah ya ko gi bani, bwa hogha nama toh ya tollah gimini ghyabi gilli ko kemma la kennah ah makaranta gyabu gilli ki kennah ah makaranta bweh loghe ni makaranta ya woh gilli ah bugi bi pilleh kuma ni gilli ah bugi toh sum kuma borah su bukna nzali ah dobna ahmureh gbar ah mureh gi doboh ma chengmeh, yasum borah suya dobna nzali, lileh makanranta sum nī mbugan zali toh nasum dobna jasum ah mbuga nzahiri, dingasum eh yok wurisum yokwarisum na gab wurisum pup kpawum wurisum kpawum ma shekli mini toh ni yamba kawai ya pak poreh ba yowa miyi na nama <hesitation> pak malen ki wuroh dob na mini. Ɓa yam ah shekhi su bukna ah nzali ba toh, gimu ya nabi ni nong bagulasum bami ya yakni kunusum bama bolla woh ba gulloh bama bolle woh gulloh ah mi mi jalingo mini ka yakkunisum don makaranta sum mursum bunnasu bunna go dobohh ma mabsumbagi doboh mamsum kamba toh bu balbiya na mudo ba ya nana ma ai babirim bani ayer gaskiya ba, bihnabiya na nama ayer gaskiya ba toh, gimin yer fong babirim basereng yasum nabiya tebe na tong ba tong ba yana dwaga ka yak kuniya tebe gi doboh ah mi makaranta mini gimi ya abi baserengasu dokúsum dokusum dokusum wu yakkuni bama yana zumwaum. Borah yah mi makaranta ya primary school dobna kuta ghambana nzali, wondo biraba ah kutagham yaka kini kutagham kamana manna manna manna manna tiram ni tela bi paghe ni naba ni man muroh ni nama ah muni mini ni mune nduleh tiri ya surgi ka gab kuteghe muni tiri yani kina kai inah yirah dami ko woh tebe tiram ya surgi ba, duk gima ya keni keneh kawai ni yamba kawai ya pak poreh.